أنا نفضل تولي عدي القدرة ت-باه نهدر مع روحي في الماضي على أنو نهدر معايا مع روحي في المستقبل. علاه؟ لأنو كون نهدر مع روحي في الماضي، نقدر نعلمو <hesitation> الدروس التي تعلمتهم، وبالتالي ما يديرهمش وبالتالي تحسن <hesitation> تحسن حياتي مليح. نقدر حتى ننصحو في من يستثمر، في من يحط دراهمو، سيرتو لأنني ظركا عرفت الحوايج اللي راهم ناجحين في وقتنا، الاستثمارات اللي راهم ناجحين في وقتنا.